Qayerdan bunday joylarni topasiz. Chunki har doim siz bilan ovqatlanishga borsak judayam yaxshi va hamyonbop tarzdagi ovqatlardan yeymiz. Bu sizning didingiz yuksakligidan dalolatdir. Sizga har doim rahmat aytaman.